Ayama weni hambatadirawa adukunun munmu nataya hamba tasi badir aa adukwun tlinji zaba mune tluwun atlim hamba dishafe sippun ba dadiya azu to munta murgan mirma vinsi kwa ts an mirka to munta nayahambadivu na sippun moyu to bayanti sippun to suhamba dishafe tindatiwun shinkahu midai dikin miki ya do hamba marmari tobayanki wanki to suku apa hamba mundo diyadadida dot sigituwun aduniyakim darati sippun moyu sukwapa api wankin innafura to nigyakutika <noise> cidenika munde <hesitation> rayuwanun. Munra acammahitlim inna sippun inna <noise> api supati shinkahu damami mirar yagam yaraho nimatadiyau amnabayan nigyaka to mun mawiham subara ngyakau adukunu sabo mun tlawan ati ninakim munkwa sinuwun tsir muntama sippunuka to munnadahama wanmundin suno matsir muntama sippunu mo lokaci munbowangan mundima wasen tir kulum mi kwatlama tsuwaika karyagam adoya to dabidimawi lokaci kaihardiba yamunai ajidoya kwape mune bin mun bidona kurmazu munkinamunta sabodamun adukunuwun abadira tisippi nazukamoyu diyam burintlinka tlinata diya sippunazu kasan <noise> kowaineki inna hambati dalu amma munkam hamba mundalu kajika hambaditi zukamoyu diyam sauraka tlinadi diya agyarzu.